الحمد لله على المهارات اللي إداها لنا ربنا، بس لو في مهارة أنا أقدر أقول لك إني كنت أتمنى إنها ما تكونش عندي، كنت هقول لك هي مهارة الاستماع أو حُسن الاستماع. لو كنت مش بعرف أسمع، وبكبر دماغي، وبقعد أتلهوج كده في الكلام، كان هيبقى أحسن لي بكتير.